Ba, ropuru ghan mo ro dighinom eeghe saba asaba pho r'odighi ghan bo abuan uumogh ni idi osighe ruya ku okpoon nien ku osu ku aruya pho ipe eemoowh edaghi ooru ku oki osighe ihnon araar abekaan okirivnom bin edighi saba pho odi abekaany pho bin ohlem di adighi saba tin odi ni ku asa ba pho rasighe ghan eenir na akila iisaauh na akumuan rukumuan na ka sughe saba pho ka na aburaan muum ton ehnir pho me tua eeni ehnir r'enamaghan eeni ehnir emoogh inyaan di ko/ine ni bin edua wor ana ku na asughe sa ba pho na agio ebiwor pho ana na agiieh romo pho aloor pho ana na agiirh oomo pho aloor pho ana ku na asighe muum ni na aachu oomo pho aniisi pho na ma gbul bo saba pho anirsi pho na ma gbul bo saba pho asapa pho ma asigniogh ehnir pho epe pho oye akar ra sighe ghan siba ka awuraam muum ka atolomom rukpe k'atolom raar lo edigh ehniir asoba akar <hesitation> adipuru pho opuru bo asaba pho adighi iyaar di ratol ghan chair Mo rodighi nom ghan eeghe saba asaba ratol ghan ehnii di edi loor oye di ebile edi siphe ulepe pho opo oye pho rakpologhian bo asuoma pho oye rakpologhian bo otu ana ku adigh ken ehni, ko sighe saba ku ogbuy ku osighe muum asaba ra muum ku rotele ghan ku atuan mo ato nyodi bin iyaar pho mebaal opo ku adighi di asaba radighi ghan loor oye rope eragh otu pho oye. asaba ku ololo pa amarugl pho oye oye katue obaal loor ighi adighi ahle aghi agbula gogh ehni iyaar di kemuum ekpo ghorom enir pho epe i/lo oophon amuum mo bin ka/tue akpoghoom eper di osighe saba pho obaram ku osighe muum obaram bin emi pho medua epe ku iyaar di asaba radi ighi ghan loor oye saba roburaam ghan muum saba rorolom ghan rukpe, asaba ragburogh ghan ehnii opo ku odighe di asaba pho radighi pa adol pho oye ku abuan omoogh odi oghol mu asaba buan ughol li dien asaba abuan pho opo aru bo bidi nghol mo rodon soap.